Maisha nyokaram nyochoman pomongot kapisa uuh nyinochoman kapisa mongot nyino tomitan ngo lee pikochari chole pororis kochari mmh mongot nyino karam nyino totino kengun chi ktepunyi lo mi tukun cho chokukotkotoy chomi yii omwochan lo owey mito ketu chokikatkat chotingeto akwekwa chokyomoy kumung klo ket myole nee nyoni nya denjan ket nyokulentoy soruchon soruchon ruroy akwechi iii aah ruroy tapurachi chonyorilach sorchonta tani keghin akwechi nginoy sorcgonta akwechi iii tapukechi chorelach uu akulukay nyo knam akwechi kaam akwanyantenyi nyolumoy perta nyonyarii kungunoy ngu uuh totay karopan kungun kapisa tokuteno kutompulit ktompulit le adosyontonay po tarit akunomoy chochang nyoman mmch nomo chochang nyomar cho leenoy yilow nyo ta inyorunyi nyorunenyi mlot chole odeny kamang tkenyorunyi mlot odeny yilowechona ooh tini korur ooh. Ruroy nyu akwayantanana tonyini ko kutololyenit tolyolanit lo akwayantanay ngkotolyotenit ooh kumung kungun taritanay iii kungun kmut ngalan pich anyun akwayantanay le sukari atino kakitoan nyi le perte kumut nyu toritwo nyu kurarach nyu kurur nyu kurarach nyu akwayantanay nyakorarach akwechay ooh relach polo relach akwechu angunan nyu pochonto lo ooh amishonu ye nyu rel lenyu ooh angunane akwagh opuko nyu lente kuporu waokipuktoy opukon nyu akwechay opukor opukon kiliman opukon oromchinan mlenyan oromchinan mlenyan ngalanat nyo po pich onyorwan mlot odeny osuton otano patagh chengwan angwenyan pat nyae ochengwan pat orotyan patagh lenyini osuton mbaka katanyan ngalana pich amulan napoo angunan osut kunuye nya mlote nyakangolu osuton tukuchay mbaka kaw ooh kumugh olenjan manugh ooh aoa akwechu ngalan sopuch akwecho ooh ngwonoch akwechu ngwonach nyoman kighoghay akwechu kighoghoy akwechu saa saa nyole kuyit akonga odengu somoki, angwanu, mutu, nga akonga ngwa odenyu ngo somok satin chole mut ngo somok ooh kururo akwechay ngalan sopuch nyini yitenyi saatinechonyi le mut ngo somok le mut ngo somok ooh wamunyi komoy ko potonunyi kowo lo karipu putenyi. Kewha nyu akwechay kururo nyu onyneeh akwechay tini koruro kungu pororyenyan tokiteponuy wawenyi kelenju olenjan poror nyono mpuro nguny yii kyama omishonu klo omishonee nya olenjan nyono kyama metepoy omisho kungun pororyenyan kware omishonay kuyarata wawenyi nyae le tokwogho koyup chai klee akuwo kumugh kungun pororyenyan kwan omishonay ouch tongarach pororyenyan klo omishonee nyi nya aah olenjan nyono wena owo oporun ketut kughun porory owan oporchu ketay otomtecha ketay tomonye kurur olenjan pororyenyan nyokonun pororyenyan oleokonun kimbenmut otonon pororyenyan kimben mut kiwo kughoghchu monechi kisopcho monungo pororyenyan akwechay kicham kwechay kural uuhh kcham moneko pororyenyan akwechay kumung ngakacham poror yii monung poror pororyenyan monekopororyenyan akwechay ooh klenjanun pororyonagh nyono pooh nyono weng mii ketutanga nyaa olenjan kanya wena wa orosu ketut anga nyoruroy odeny ketichu owan ngo wolay let acham karokaegho ngalanenyi onyorwan kelay anga kirur uuh kirur ketay hhh onyorwan ket nyoni kukurecha lo lomnyon hhh kurecha lo lamnyonketay kirurr kirurr owan kurr pororis cholee somok olenjan wechara opuno mlot pkanaanyu kepee keputo pagh chomi wolugh. Wacha keput akwa ket swangzata kugh ngunoch chete kighaghay le chay le soruch kumung uuh kunyoru pororis kachari chaye be somok kunyoru akwechay keputacha aah leputocha takepecha karan sukuroy iii kerangucha sukuroy iii puanacha kerotyu sukuroy akweth kwipu acha sukuroy iii paghechay nghh kaghinacha topot keghinacha topot eeh pangechay klontoy loma klo cha le saruch ouch kipachay manungo kughoghishwo kughogh kughogh akwa huh kughogh akwa chokunecha to suruch uu ngo loma akusuwa pororis kochari atanyu chii kuragh ughu! Atanyi chi nyongut nya akwa chyorong kepecha. Keghosh akwechay hhh kipughyo acha monungo mpo akwechay kesuwa ksuwa nyu pororis kochan chai lo ooh kamugh ayoo atu kuchu poror ooh atu tukuchu ngorokay poror tukuun che chang ughh atonyoru akwaa ooh kunan pororenyi iii ata nyo mongoy rongo wotogh wono kuporu rongo kunan kukar lo wena nyono ochu akwe tono menunge ngalan sopuch antan kusopcho nya kusopcho nyu pro lo mus atay kakyam ketichay. Akwatona kyomoy katichay tale komoy tale komoy ngwan lo haah mominye ata ket anga nyo nyomi akwa aah ketini nyini po komoy takila asisi atikila asis ooh paghechay kugho, melo tokyo moy paghechay tye kagh kyomoy paghechay iii nang’at tale ongho takerotunyi ompa achay yamanyi paghechay chakingoranyi onghi kwasiyech ooh iwenyi igheghanyi iigh igheghanyi chai aiwenyi kulo kwimon ngo naah mi polo)tamunyi akwechay cha kiputbompo ketay le lomnyon ngo saruchono ooh tamunyi kigha monunga omanyu lo kugh kimughot lenye akwe chona pughongenyi karipu karipu mbaka asiyech tomo wolo komoy koro toiruwenyi takuteno kupuzun asis kughun asis chole odeny ghalana tokuyech wolo nyu totino ye nyu komoy ooh ingetenyi ogho sany sany sany tomonye kupusu asis nyu ingetenyi ghalana akiamanyi akwechay kuroktewu ghalana ipughongonyi kapisa akwechay ooh melo yoroy omenyi kugh anga moroy akwechay yeghenyi poghuhh alwenyi kiakikuw kusuwa nyu poror lo ayoo wechara pororyanyan ooh kural ughu! Ughu! Pororenyan oh po mana. Otini koruto poroghengu nyi kulenjinyi poroghengu nyi wena irip kata nyona le nyinyan tukul ngo nyole nyengu nyi nyakorip phonge ngu katangunyi nyioo korap kor keyakwu kyakichay le cheku nyi ngo chechii ompowolo chomnyenekwa ompowolo koromnyo nyoni nyokaram nyino osuwayan akunyoni nyino ochoman pororis kachan lakaw mominye nyo sasan mososanye monung nyomunung amososanye chii nyo wow kumugh ngarokchina puchoni ata pororis kachan ngorokyinore nyoman mmh tesuwenyi lo ngorokwininyi karamango chi nyaman kim otino suwuyenyi chii kurungi tami omisho katanyi lo wena poronyi ni ipuno mlee oromun pusheko monung kunyoni nyino karam mmh ompo poror ngalan pich nyoni nyino karam ompo poror tesuwenyi kapisa nyoni nyino konunyi chomnyot akunyoni nyini atawenyo mondongunyi kison uuh akutungeti poror yengu nyi tuch uu kenyoni nyongunoy kutosyini montongunyi kison poror yengu nyi ngorokenyi kapisa. Nyoni nyino konekwa chomnyo uuh ochomnyeno le kyak atoinyorunenyi tany ooh meloy modanyi lo kuporu ikrai nyorunenyi tany meloy modanyi ighh ingutony lo chomnyot nyokaram nyolenye re nyai imitenyi ngo pororyengunyi ata, ata ye motunganye pororyenguni tuch chochang tung tany akonga akupo cho tungeto cho tuwo monunge kumung kowo mombo pororyengunyi kowo sukul kwo mombo pororyenyunyinya ichomnyenenyi ngo pororyengunyi ooh ikuronyi pororis lo apkana yii apkana kokwo mmgh kupka pororis kokonyi pka pororis kokunyi la kaw kokwo apanakwaompur kokwo ooh anetaka kegh lo ooh pororyenyo nyamo tungnye tany nyo lukuyat ooh akwanyi monda kowo sukul ooh kmokoy ropuyo ooh king’oi lone takengaraka kechomnyeno kelukuna akonga krai altan aran kwalta pororyenyan arah kwaita pororyenyan aran kwaita pororyenyan anga tany.

Kruyo moneko pororyenyanu akupugho chichan mominye nyu wolo kutoghtonecha kegh ata inyoni nyochemanu nyoman aay nyoni nyochomani inyomqn kukarkor kugh sughiny aay klenchanu pororyenyan wena ooy emengun nyana nyono kyama wena kumat. olenchan nenyu le kumat nyana ooh klo kowanyeso wena tonyoru ponot ii ooh ponot ooh aay kapecha nyu kapecha nyu ngo ponotonay kepecha ngo pororyenyan chicha pororis mutipecha nyu pecha nyoru ponot kenyorucha ket nyokipulputo mughlo, mi tukun kelocha lo sakamisakam ooh klo pororyenyan kenagha ma, olensian kinoghoy ma kigh kigh kilongoy lone klo kukutoy lwikekuta cha mayai lo fuu ngo pororis kochan chale mut nyako toyo sakam lo kelutocha yegh kengusacha warunya, kengusacha twony le kumat nyanyhn tesuwena poror io karam poror porunyi poror kugh nyanyun klecha kito kumat yegh lo, lut pich morun wolu meme wel sany tamelukj kwagh asuyech mela nyumi akumpori telukuna chi nyoiyongoi pororyenyu kemelacha nyu kumat walu le moren kumbo orii lo anyun pkonoy pororis kocha suyech kepchicha onyu kumat wena. Knomono lonchan nameno yew wolu le ori melanyu lasing ouch keme lacha kugh nyanyhn ngo pororris nganyun anyun poror ie kumat akuyongi poror toipchinyi kumat nganyoni yenyu kemitecha kemeley kegh le kamat pororris kepecha suyeli kilo pororryenyan nyono kepe wena kepo pangoy kocho, pocha pangoy pecha keros ketay woni kimangta tukuchuy ikeyopocha ket takekareracha ngo pororyenyan kekarekacha ketay akepalacha rii kepalacha le saninay kmulchini pan nyokomwongen lo klentoy mokongwo mokongwo kekaracha ketay akepalacha akepalacha nyino aketatacha iu ghomo ketonocha yum otino kuwuchu sakam tokyamacha kumat doo, kelukucha ngat puchay le kotkote cha ingat takwan kekatkatacha mpaka ket, kichu ruray akwayanta ket nyu le kumat kesuwache yenyu ompowolo kuyongecha kegh ata skarunu, kitonecha kegh ata pogh aya ngo sakuti chini ye kitonecha kegh tuka ata monecha kuyongecha kegh nyoman ooh kuyongecha keg nganyoni eeh. Nyoni yee ata kumat yee kyongecha kegh nyoroma atakumat yee pat tenonyi chii pat ksop chii akungarach tulyengu nyi pororyengu nyinyaye kangaroch pot lenyini lo tululululu pat onyini ngarakonyi tukul mzhuu hay enye naye tala kemoy atay mominye suswo kekurocha kegh pororis kilocha wena ronguno tuka mmhee ayipu pangengu mmhe kepecha nyu ngo ketay le sokorya yopocha sokorya chale soke keyepchicha twacha kumung peroris choni nyu chini kuchemnyereacha kugh ii atemamitanye kwo porortenyan kyepechu twachari ngo neko kluku nyoni nyikipecha keryama ket lo kmitecha keyongee kegh le monungo chii akonga omopwolo lenyini le chomnyesh knomacha kchicha mingech mpaka yee kurogh ooh nganyoni yee nyu ngututa ng’ulyan napo tini kaluku penga karecha le parenicha kni piko walaka kugekwiyi tuchi iksmi walaka petoy. Nganyoni kasuwecha aah nyu tukuchoni lapagh lo atotino meyanga nyine pororyengunyi ata nyolow ko porongunyi ata nyomi rongomi no ko kpororyengunyi ompowo wetoy asuyeeh iwuchunyi koropini kragh ooh ko kpororyengunyi ompewo weetoy asuyech iwuchunyi keropini asuyech iwenyi chomnyongo chichay kilendenyi ooh. Mwochomnyenanye ngo chichino logh mmch kirwo chichay nyakilagh saangine mamatanguni ndo papongunyi klenjunyi poh nyi ngo nyaz ilenyi no paah pontonay klo ooh nyakinye eeh kosinekwa lo kurr takowe runa alaye takosomekwa pogh olekwa ata pogh kiteny lalwa swang kugh hay takinye kukonanun chitoanga pagh woo chichay kulukwu nee tulyengunyi kuragh uuhu puuh klochi otome atometononyinye chii tometononyinye chi aran kumung kmi asiyech kpelunyi chichini klo chi pelanum uuh ooh ompo maa klechi owo pelanum ompo nee klo wetoy asuyech werungunyi tokwip mompo kayino nyoni kep mompo kayino ooh kuchichay chichay kimul pagh atakinya kisom pogh lo wechara okonande pogh klo kama monung mominye paghechan ka chokonunyi klo kiwonya pogh lalwa mi poghechan tute choghoghenan chekomontonyan asuyech uuh uhu uhu kla kakonyonyonay kolano mokonunyinye pagh kor chichu mghh mokonunyinye pagh mi poghechan tuktee chopo montonyan pa sakutyeko montonyan klo nyu chichay ooh komulanukwa pagh kuwo chichay kumpon knarech chichay nyoman. Mmch woo chichay tomi astanga ooh nget werr werinyan ooh wo kwip cheptanyi nyakep cheptanyi ooh klo chichay ata mepoy nye weru mantonyan ompowolo kimulanugh kame pogh klo chi rosee ngalechay kikmwaghoy lo teka kegh juuh ngo pororyengu onto pororyengu nyolow ouch ngo nyolekut tupcho lomus mmch kuwo chichay kurat mkulow nyakimul pogh lo motonanye werungunyiko cheptonyan kwip ouch kungayunyi mkulow ilenyi ooh wena nyokonun tany nya apagh tekonuno monu ngoni kwip werunyan kungarach chichay aah aah aah aah aah uuh ngarach chichay konu monung kuto werunyan kumugh nganyoni ye nyu ooh kingun nyu kalya nyole nyinyan ngo chichay le pororyenyan nyakotono tany nya apagh tokuto montanyi werunyan kumpur tukul kumongisho tukul atokunyori kungarach kogh kumung kungarach kegh ompo lee tukuchete lekh ompo poghisyewut chete lo mus ompo wolo mukagh chepo pontoon kungarach kegh iii kuromchu wen pogh kuwo weru kuyakwu tukaa tokuriip tukukwa kumung rrip nyu tukukwa ompo kurai uhu ompo katkatanu kigh chanee yop yomot mghuu mmch hay nganyona mwongoy lo nihh. Ngaraka kegh ngo pororiengu nyo lowh ngo nyo lekut tokungarakun astanga rose lo kengarakh chepo chichino nyo kimula pegh kangarach werunyan kumpur kunagh mangwa tokulukwu kaw akonga le acha ngo kokonyontenyan.